Nkaekae yɛ adeɛ bia ohia paa wɔ nnipa abrabɔm. Firi sɛ, sɛ woyɛ adeɛ ne wo werɛ firi, wo adeɛ ne wo werɛ firi a, berɛ biaa no ɔsane ma wo ba w'akyi. Na afei nso wonni nnyinasoɔ biaa wobɛgyina so de ayɛ bibiaa wobɛyɛ wɔ abrabɔ mu. Saa nso ne ɔyɛ adea ɔwɔ sɛ nnipa biaa wohu sɛnea wo si teɛ ne wokae sɛneɛ wosi teɛ. Ɔno no bɛboa ama wahu seneɛ wobɛsi ne nnipa anya nkitaho. Wobɛsi adi wo dwuma. Na afei nso wobɛsi ayɛ wo nneɛma a ɛwɔ sɛ woyɛ biaa. Nti berɛ biaa wo werɛ bɛfiri wo ho biaa na akɔyɛ tesɛ wɔɔyɛ adea nyɛ woaa nkasa wo ho. Wɔɔyɛ adeɛ wonnye ntom wo mu no. Nso ɛsiane sɛ ade baako anaa mmienu bi asi nti no ne wodi akyire. Ebia wagye atom sɛ sika anaa kataahyɛdeɛ deɛ wonyɛ bi. Nso ɛsiane sɛ biaa ɔɔyɛ bi nti no sɛ wamma w'adwene amma wo ho so ne wanhu nneɛma a wokita mu wɔ abrabɔ mu a wobɛdi nnipa dodoɔ naa akyi. Na afei ɔbewie akyire no ne sɛneɛ woteɛ no wamane afiri kwane no ho.